اذا حختار وقت من التاريخ، حختار وقت الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، <hesitation> حروح على زمنهم عشان اتعلم <hesitation> واعرف ايش كان يصير كمان واشوف دا، <hesitation> كل المعجزات قدامي تصير دا شيء كمان اكيد اكيد كان حيفرق وحيفيدني وحيقوي ايماني.